Mako jau amboiru seyeipeva ipuere boteyape esa kurai apo llave aja aipeava mbaeti esa amboirutai seyeipe ƚno mbaeti aikua oyoavira ani kiraira erei jaeko ma amovecepe mbaetino ñanoi jokua llave yaipeavaera yauvaera jaeñoma yau oipota rupiyae jaeko boteya peko ma yau kua ƚ yaja rupi